kíkjum á ísbirni sem valda usla í Rússlandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

stuttmyndin

hreppti mörg verðlaun á kvikmyndahátíð framhaldsskólanna nú á dögunum hún hlaut verðlaun fyrir kvikmyndatöku leik og var valin besta myndin myndin er lokaverkefni Huldu Heiðdal Hjartardóttur á

Borgarholtsskóla og er byggð á persónulegri reynslu hennar ég hef alltaf getað slakað

hlusta

hljómar svo öðruvísi þegar eyrun eru ofan í vatninu myndin var eiginlega um mína persónulegu reynslu að glíma við andleg veikindi

við hvað ég var að hugsa og hvernig mér leið ég myndi líklegast ekki svara þetta er í fimmta sinn sem hátíðin fer fram fjórtán myndir kepptu til verðlauna sem voru ekki af verri endanum meðal annars vikunámskeið hjá New York fimmtán árum eftir að hann lenti á Mars opportunity hefur ferðast mest allra til þessa á fjórtán árum keyrði hann næstum fjörutíu og fimm kílómetra það er aðeins lengra en heilt maraþon lentu á Mars í byrjun árs tvö þúsund og fjögur báðir eru á stærð við golfbíl á sex hjólum og áttu að endast í um þrjá mánuði eftir lendingu gaf upp öndina árið tvö þúsund og tíu en

entist alveg fram í júní tvö þúsund og átján þá skall á

sem lagðist eins og teppi ofan á sólarrafhlöður jeppans rykið huldi líka sólina svo vikum skipti svo það var myrkur um miðjan dag fékk þá ekki næga orku til að halda sér gangandi vísindamenn reyndu að ná sambandi við

jeppann en án árangurs í meira en hálft ár

lýst yfir lokum leiðangursins nú í febrúar í raun var

eins og lítill jarðfræðingur á hjólum hann uppgötvaði meðal annars var einu sinni fullt af rennandi vatni kannski lifðu einhverjar bakteríur þar fyrir óralöngu en við vitum það ekki enn íbúar á eyjum norður af Rússlandi lýstu á dögunum yfir neyðarástandi

vegna ísbjarna hópur rússneskra vísindamanna og annarra sérfræðinga hefur verið að hjálpa þeim að bregðast við þótt mörgum þyki ísbirnir tignarleg og jafnvel falleg dýr vildum við örugglega fæst mæta þeim úti á götu íbúar á eyjum nyrst í Rússlandi hafa þurft að gera það á hverjum degi undanfarið ísbirnir hafa gert sig heimakomna á á Novaya

eyjaklasanum við strönd Rússlands síðan í desember hefur verið tilkynnt um fimmtíu og tvö birni í mannabyggð þar sem um þrjú þúsund manns búa ísbirnirnir eru aðallega að leita að mat og íbúar eru beðnir að skilja matvæli

ekki eftir þar sem birnirnir ná til ýmsar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar lóðir leikskóla á svæðinu hafa verið girtar af og vísindamenn og sérfræðingar hafa verið að aðstoða íbúana ekki

á að aflífa dýrin því ísbirnir eru friðaðir samkvæmt rússneskum lögum það stendur til að reyna að hrekja þá á brott eins langt frá mannabyggð og

hægt er það gæti þó reynst hægara sagt en gert og hver veit nema þeir snúi aftur það þarf ekki alltaf fjöll til að skella sér á skíði og stundum þarf jafnvel ekki snjó íbúar í Kaupmannahöfn geta að minnsta kosti rennt sér niður þak endurvinnslustöðvar í borginni þar sem er enginn snjór hverfið þar sem húsið stendur hefur orðið að nokkurs konar sælureit fyrir